Sifaky <noise> na koa atao heo Maky. Io izao ny tena mampiavaky anazy a Madagasikara aty. <noise> Da ny fandehanany, i tsy mandeha fa mitsôty, da mitsambitsabiky eran'ny hazo.